Binessunii akinin won min issa sun ijjaret dokke fa fuude rawoote dokean ijjaray akinin jabbese guddise akin dandee kassa hin yane ama woyyu it hi ishen ijarre amine ka tokinnen hinn